الطبق نتاعي المفضل هو الكسكسي التونسي، نبدا أولا و نشد الكسكسي و نحطوبجيه منبعد نطيب في طنجرا نحط اللحم و الجاج و الخضرا كيما الجزر و الكوسه و البطاطا بعد ما يتحمر مليح اللحم في الطنجره و هاذوك الخضرا نضيف الما و التوابل كيما الكمون الفلفل الأسود و الملح بالطبيعه و كيغلي نضيف الكسكسي على المرق و نخليه يفور منبعد نقدرموا مع المرقه و الخضره، صدقني عندو طعم خاص.